Eee! Natao hoan'olo mahararyvavony e, natao hoan'ny zazakely, ka laf tonga ny fotoa tsy tokony hihihna bolokokany la poteha amin'ny machiny io avao la mahzo la torotoro i zay la afaky hoany.